Oreo, maría, chip ahoy, cocu, gengibri, cenoria, integralis, de vena, de pitachus, de chocolati, de pebas, d'açuca, de manteca, d'azeiti, de nocilla, de chocolati brancu, de harina, de güevu.